Penguin ɓe heɓi ngal jangoɗe. Ko penguin ko hayre, njama foore a hokka ɓe haɓre foore rewe e nder. Hokkita puccu wulorɗe, nyamu puccu doo?